ثقافة بيرو هي خليط من التراث ال اصلي و الثقافة الإسبانية و الناس في بيرو فخورين بتاريخهم و ثقافتهم، خاصة تاريخ الإنكا، لانو الحضارة دي كانت واحدة من اكبر و اعظم حضارات العالم القديم و عندهم موقع اثري قديم في الجبال، اسمو ماتشو بيتشو، بيعتبر واحد من عجائب الدنيا السبعة، المكان ده كان مدينة قديمة، بناها شعب الإنكا في القرن الخمسطاشر و كان عبارة عن معبد او مدينة دينية، الموقع ده فيهو معمار مدهش عديل كده و حيطو مصممة بطريقة فريدة عشان تتحمل الزلازل.